Tína n por néꞌna vái dɨv listú tɨ ne porkē dɨvɨ kādā ñoovéꞌ ine ii na kuntíxin tɨ ní kueꞌen tɨ̄ né́ ña te da ntee dɨvɨ ñeé ne ña áꞌa xi dɨvɨ í diꞌnatɨ̄ntítí tɨ ikáꞌi nga vi vitsí ne kāda dɨvɨ kūtuní ku mi dá no ne í í nchiní sɨ ci kai no ne ínañēé tɨ né kaēkuɨikade dun ñatɨíkanɨɨkaí tɨ dɨdó ne kada dɨvɨ kutéení no dɨvɨ kaꞌan go n tɨ́ ne pus kán o nii ɨ ne dɨɨ kādā íiní tɨ íni kantagoo ni tɨ́ né ps kātekú tɨ kata koó te ne kakuntixi tɨ vi ñaꞌa ɨvɨ ādá kaꞌan o o kuntixí i dɨvɨ kontēkú u óꞌo kaꞌan ó ne kánié kakuntíxin tɨa te kāꞌān ó ñaꞌa vi tɨ ne vií tɨ tsí dɨvɨ naéꞌe tɨ kuenta é dɨxɨɨ té kāꞌan cí o ñaꞌ náée ɨ kuēnta tíina ne te ntagoo nii tɨ ne pues ntoo tɨ ne nasékutɨ dɨkɨtɨ núeꞌe ngo kada ntɨvɨ kakaꞌan go ni tɨ.